A no leila eia mai ka mīkini holoi pā. He mīkini kēia e holoi ai nā pā, nā kīʻaha, nā ʻō, nā pahi, nā puna. ʻO kāu hana wale nō, ma kahi o ka hana ʻana me ka lima a me ke kopa, hoʻokomo ʻia nā pā lepo i loko nei. Hoʻolālani maikaʻi. A aia ka wai i lalo, kī ʻia ka wai. Hoʻokomo ʻia ke kopa ma neʻi. A holoi ʻia nā pā.